Ẹgẹ num dọka kubẹt delkum ko wẹlẹ a bẹt ee lum ọnyẹ oya nchi, ẹgẹ alọ leheyi ọchọdẹ, achẹ gbo wẹguwọ egbo hokonu tuwọ, etuwọ ahinya egbo hokonu tuwo, gbo kẹla gaọ achohim ma ge piyemkpo kloa achohim ma be tọtọfiyọ, achohim ma begbọkọ klọ, achohim ma be kẹla ohọli nmokonu kla, dẹn akwọma ya ọchọchi ọma ake ledalnẹ eko ẹyẹ nya num doka oyodeyi ega ẹgẹ nya akewa, gbọbu ka yọma, ochikapa kuwọ chola, leje la klechẹ achẹ kegn, achohim ma ge yuwọ ẹhi achohim ma ga egweje alahachẹ eke nyẹ, achohim ma ejọkpa gaọ eju igodo gaọ achohim ma ga eke gboko kla, achohim ma ga ekẹla dọhi kla, acholihi ikegu wanja, achohim ma ke wọnunu onu, lateyi kuwọ fyakata, ami egẹ num dọka nu lẹa, an lodre kum lẹa kpem ya achẹ no ba piyun elele elegwa. Alọke jije tọha alọ yẹ yẹla ẹhẹ to̱ha yẹla to̱ha, kẹla kẹla alọ gbọkọ achohim ma ge kela gaọ alọ jiji tọha, ekela gaọ ejọdeyi gaọ eji yodo gaọ ọda duma no luwa otu eje gaọ achohi kẹla giyọ ipido bahọ kuwọ achohigbọkọ gaọ ipoda bahọ getiwo achnya be nya, achohim ma be tye ẹhọ fuwọ achohim-ma to̱da ẹhọ guwọ ebẹ todẹhi ẹhọ fuwọ, ebe toda ẹhẹ gaọ achohim-ma wonipẹla ojodeyi kachẹ biya, abolẹ a eko duma num dọla yodeyi kumma, ọ ọ ọ, eko ne mum ma ẹchi ahata kipu ọyahata, eko ọma ọwọ geyu nchi, eko duma num dọka yodeyi kum ma ọwọ geya oge jum amu biya, nge lẹla wọma, bo̱ti eko duma mun ga ya lẹa, n ge gẹga noge jum amu byan, nge yẹhajẹ kodeyi nọwọ iga lije kwalọn, amu ọma num ge ya ipu oya ahata ọma weko kọwọ oya nẹhi, ọwọ ike mọ ikpeyi eko duma nagbọ bọbu ogbo ya, po! Ẹgoma lẹa alọ lẹga oba nọwọ iya jachẹm ma uh uh uh ah ah amum ge dọka nalọ geba ge hiya, ge gwye, ge lẹbẹ, ge lodre, ge huja tohn, gwuba jije tọha ge ya jaa, gbeko notu ojepa, ojẹta kọtu kwube ẹ alọ ke nye alọ ke nyẹ imleyi nyọ.